سبزیاں ساڈے پوشن دے مکھ سرُوت ہن۔ اتے پوشن دے مہتوپورن سروتان ہن۔ ایناں وِچ پروٹین، لپِڈ، وٹامن اتے منرل ملدے ہن۔ ایہ تاں کجھ پرمکھ سبزیاں دے نام دتے گئے ہن۔ ہری سبزیاں: سپینچ، بروکلی، میتھی، سرسوں۔ جڑاں والی سبزیاں: گاجر، چکندر، مولی، آلو، شکرکنڈ۔ پھلدار سبزیاں: ٹماٹر، کریلا، گوبی، گھیا، بھنڈی۔ پھلدار سبزیاں: پھول گوبی، بند گوبی، بروکلی۔ دانے والی سبزیاں: مٹر، شملہ مرچ، بینگن، ٹنڈا۔ فنگس: مشروم، کھیرا اتے کدو۔ کدو، تربوز، ککڑی/خیرا، وانیاں سبزیاں: پیاز۔ ادرک، بینگن، ٹنڈا، وانیاں سبزیاں۔ کچالو، چولائی۔ ایہ سبزیاں۔